Iu associu un pratu a tozzu di terra cummigghiatu di tanti speci di erva. Quannu lassata crisciri, l’erva arriva a ciuriri e si forma un pratu di milli culura pirchì ogni speci di pianta havi lu so culuri. Li lapi, accuminzanu a veniri e jiri di ciuri ciuri e lu sonu ca fannu sbattennu l’ali è rilassanti. Pi l’ecosistema di la terra è importanti lassari zoni di pratu, unni li pianti ponnu crisciri senza problema e li insetti ponnu viviri tranquilli.